Kesenian na manu tujuan bauk ka dalam masyarakat ka neme ekspresi individu no penyampaian pesan na losa pembangunan komunitas no pendorong perubahan sosial.